Okhuvikha khutsya mu bank okhuvikha amamondo, avaskari nivo avandu va kwanza veru khuva nende vusalama, khakhamala khuvikha amamomdo mbanga variwo vetsire khurusia <noise> valiwo vakarani vokhukama amakaratasi nivara kando valiwo vokhuelekesia khakhusutia kando vukhuvila ewe injila ya ewe tsila yaa nokorwe wotsila noreva nivakhuvila injiriraa, valiwo vokhwenya khuvikha amapesa mbank valuwo vokhwitsa khuyinia, <noise> valuwo avovakovile avashavye vanyela khuvevira, valiwo vokhulinda vusalama mukari mo, <noise> vokhulenga avefi vavamo <noise> valiwo vokhuchenja makarasi, vokhuvira injira yaa rurira aa <noise> valiwo vaa okhu- okhutsya khuinia amamondo, mbanki vakhyinia valiwo vokhukova enga ewe mwanawo anyela khukova mbanki neinia mamondo <hesitation> leke nakhwelekesia khutsile yaa khulonde aa <noise> ako na makhuva ka ebanki.